﻿Yayapo vaera mbae iä kuae takipe kuipe yave ikaviko ñamae mbae kia iako yayapotavae jare <noise> tuisa, misi, kiraira yayapota, jareko jokogui yamboatita tuyuapo jaema yambo yamboyeata kuae takipe kui ndie jaema jokogui <hesitation> ya yamboipita yayapo yara yara yaiporuviko i opa yayapo yave jaem yande yamboyi tatape jaema ipuerevaera vi <hesitation> jokuae yayapo ñaivae <noise> ima ondura jare aniaravi <hesitation> oyeka yandegui